Ā Sua kpa lu le nu é kü bu dum nee nyorbee lo o’sua kpa, o’sua nu ba ɛm sere yiraya. Sor waa kia, néé baa yɔrɔ lu abà tɛɛnɛ. Nu ba ɛmma ya nee dōō ba déé aneh kɔ tɛɛnɛ. Nu ba ɛmma ya nee dōō ba déé aneh kɔ tɛɛn kii lóó si ama, kii lóó kēma kēn, lōō kēma ken waa wáá lóó meh kēn a’le dóó nam. But lō o’sua ē yibe nu a’le o’abē bēē ziing bēē béé āāya ya o’dɔ ba nu oo’bēē dɔ, e’a kɔ sua kpa a’lee ā. E’a kɔ sua kpa a’lee nyorbee kɔ tɔghe’a dēē kēn o’tɛɛn, ā tɔghe dēē kēn óó’lɛ̄ɛ̄n. O’sua nu o’obēē sua, o’sua lō abɔlōō, waa kiisi, waa kii dɛmɛ. Mue bōōbōō nu ā é a’sira yya, kēma waa, waa yii lō kēn a’le dōō’ama, yii lō kēn ale dōō, amà. Dōō nu’ma, waa dōō a’namà Néé ānaa sua bēē lō kēn ba ɛm nu dō abé bēē le aya sah bèè yeeré dɛɛn bēē si éé sah da ziing pya khana bēē kɔ nyorbee c’sua sɔgɔ nua asira, o’sua sɔgɔ nu ale ya, o’sua nu ba kɔ o’dōō, o’sua lō ba kɔ waa dōō. O a’be bēē léghe. O’ kɔ e’a, é bēē alō oo’sua sɔgɔ nu’a, o’dɔ ba nu oo’bēē dɔ, sor ba e’ āāra ama, o’kɔ oo’sua, meh oo’sua. O’kɔ nee wa neh kɔ oo’sua ē Ba nyorne nee a’mue é lō pya wá gbaa gbi ā, gbi’ ā mue lō, bā, mue nee kɔ meh nu’ma meh ōō, sua nɔ bēē kɔ ɛrɛba kēn ɔghe, a’mmeh dō sah ōō ’wa dɔ ba kén maa kɔ, bōō ēē meh o’sua ghe meh o’dāān dāān. Nee oo’ dāp wa dɔ ba, nyorbēē lō ’bēē sua o’kɔ nee kɔ o’sua ē, meh oo’bēē mue ē le ale lōō mue lō, o’kɔ nee kɔ oo’bēē mue’ ē. Kēn a’dōō lō, ba lɛɛ ba loo. Nua kɔ sua kpa a’lee lō nɔ bēē a’tɔghe ā déé wɛɛ tɛɛn, ā tɔghe kēn òò’ tɛɛn. Dōō kɔ o’dàm bēē lōō yiraya a’le bu; dōō kɔ o’dán bēē lōō nu o’lɛɛ, á asira bu o’dum, sor o’mue, ē kɔ sua kpa ahee.